مِشان مادّة التّاريخ، مادّة التّاريخ كتير لازم الإنسان يكون مُثقّف فيّا ويعرف كل لوازما ولازم يعرف كيف التّاريخ تأسّس بالحياة، وكيف الدّنيا صارت، وكيف أنْشأت الدّول، وأنْشأت سياسات، ورِكبت الشّعوب على بعضا كيف يعني رِكبت شعوب يعني هيدي الشّعب هيدا ركّب هالأسم على هالبلد ركّب ها الأسم على هالبلد يعني متل لبنان إسمو لبنان، أميركا إسما أميركا، سوريّا إسما سوريّا، أكيد هولي مين الّي عملُن عُظماء التّاريخ وعُظماء التّاريخ هنّ يلّي عطو هالأسماء لبعض هالدّول وسمّوا بي كل دولة بي اسما مِشان نحن نعرف نميّز وين رايحين كيف وكيف بدنا نتّجه وبي هِذهِ الأسماء بيكون فو- في هون عدّة بلدان وهيدي هالبلدان كلّياتا أكيد مرئت فيّا حروب مرئت فيّا مشاكل مرئت فيّا <hesitation> نَزْعات طائفيّة وحروب- <hesitation> وحروب كتيرة. وبالإضافة لا هالشّي لازم الشّخص يعرف شو هيّ الحضارات <noise> يلّي مر فيّا الشّعب يلّي هيّ مرّت فيّا الشّعوب متل <hesitation> شعوب الرّومان الأغريق الفينيقيّن متل الفينيقيّن هنّي الّي وصّلو اللّغة الأبجدية كتبو الأحرُف ال a b c كتبون هنّي وخلّو العالم تستعملا هيدي بي كل أنحاء العالم الّي هيّ الأفريقيّة واللّغة الأغريقيّة واللّغة الرومانيّة. هيدوليك هنّي الّي ظهروا هال اِحرف هيدي وخلّو الشّعوب كلياتها عن طريق التّاريخ تتعرّف على بعضا. وإذا ما في تاريخ <noise> بحياة الأنسان يعني ما عنده حياة. لازم الواحد يكون عنده ماضي لمّا بيكون في عنده ماضي يعني الإنسان يبئدر يتذكّر الماضي وبيئدر يتذكّر الحاضر. يمكن يعجبو الماضي أكتر من الحاضر يقول يا الله عا هيديك الأيّام كانت ما أجملا. صح ما كان في تلفون، ما كان في تطوّر، بس كنّا عايشين بي أمان، كنّا عايشين بي استقرار، كنّا عايشين بي حريّة، ما في حدا يزعجنا، ما في حدا يوصّلنا أخبار بشعة. هلّأ صرنا منعرف كل شي يعني إذا حدا غرق بالصّين نحن منعرفو شو ما بي صير نحن منعرف <noise> بقى لازم ال يكون في تاريخ بي حياة الإنسان.